سؤال <hesitation> صعب جدا لكن اعتقد السمع ، يعني حاسه ان حاسة البصر <hesitation> يعني مهمة اكتر بكتير ، يمكن باللنسبالي <hesitation> مثلا انا شخص بصري ، هو انا برضه بحب السمع لكن يعني اعتقد البصر <hesitation> مفيد اكتر بكتير يعني